عندي اربع كوتشيات <hesitation> او خمسه-عندي طقيه واحده-عندي تلات نضرات شمس-مش عندي نضرات نظر عشان مش بلبسها